في بالدّني طُرُئ مواصلات <noise> كتير طيّارة، سيّارة، موتسيك، <hesitation> بسكلات، أكيد كل آلة في إلا مكان مُعيّن ما فينا نطير بالطيّارة إذا بدنا نروح من منطئة لا منطئة الطيّارة كلنا منعرف من بلد لا بلد، الموتسيك إذا في شارع مسلاً بدنا نروحو إذا في عالدّكانة هيك محل زغير محل أريب منروح عالموتسيك، السيّارة منستعملا إذا رايحين من منطئة لا منطئة من <hesitation> مكان لا مكان مُمكن نتنئّل في بالسيّارة، البسكلات أنا شخصيّاً ما بحسّو وسيلة نئل بحسّو وسيلة ترفيهيّة تسلية للولاد لأعمار مُعيّنة في يلعب هيك في للبسكليت حوالين البناية بي مساحة كبيرة تكون بس أكيد ما منمشي في بي شارع في سيّارات وموتسيكات لأنّو بي سبّب خطر على حياة الّي عم بي يسوئو. بس أنا شخصيّاُ <hesitation> بحب إنّي روح من محل لا محل بالسيّارة بحسّا أمان أكتر بحسّا فينا إنّو نجتمع العيلة مسلاً أنا وولادي وجوزي فيا للسيّارة ونروح أكتر ما إنّو منن- منتنئّل بالموتسيك، بس أكيد إذا في سفر بالطيّارة لانّو الطيّارة ما فينا نسافر بالسيّارة من بلد لا بلد هلّأ إذا كانت البلد أريبة في أشخاص بي سافرو بالسيّارة بس مُتعبة خلّينا ناخُد ال- الطريئة ال. أهون والأسهل لإلنا ونريّح حالنا ونسافر بالطيّارة، والسيّارة إذا كانت واسعة بتساع أشخاص بتساع اغراضنا فا هيّ كتير الوقت مُمتع فيا لأنّو إذا عم نتنئّل من منطئة لا منطئة مسلاً بدنا ساعة ساعتين لا نوصل حلوة يتسلّى فيا للسيّارة بتحط أغاني يمكن نمرّئ بسكوت شوكولا يعني أو نتساير كمان بالسيّارة عبال ما نوصل للمنطقة لي نحن رايحينا، بس البسكليت ما فينا متل ما حكينا إنّو البسكليت بيلعب فيا الولد مسلاً تحت البيت بي مساحة شوي واسعة بس ما فينا نتنئّل فيا من مكان لا مكان لأنّا بتشكّل خطر عحياتنا. فا السيّارة هيّ أئمن وسيلة نوعاً ما إنّو نحن نستعملا لأنّو متل ما إلنا، هيّ كمان على فكرة بتحمينا من الشّتا السيّارة إذا كنّا عم نسوء سيارة وشتّت بتحمينا من- الس- من الشّتا، بس لا الموتسيك ولا البسكليت بي- بيحمونا، <noise> فا لإلي بالنّسبة لإلي أنا ويمكن بالنّسبة لا كتير أشخاص إنّو التنئُّل بالسيّارة هوّ وسيلة الأمن والأريح للعيلة كلّا فا خلّينا نتّبع السيّارة أكتر من الموتسيك لأنّو الموتسيك بي سبّب خطر على حياة الّي عم بي سوء والّي مُمكن يواجهو يعني مُمكن يلائي على طريقه.